Iyo ţí bíwínjí untúba, ngënko nganjee ngëwíţ ací ngëtúba umënţawun ajoo undo bëncang. Uyá pënţas imul pur pëyeencësan bëncang wul kato wël. Umaŋ kancëti imul uwaw ceent imul, uncí uloŋ imul bëmangú yun imul bënteen yun ikay yun yël injoona umaŋ incëti. Wul ţúunkarul ţúunkarul bíyicës, wul ţúunkarul bíyicës áa okëmaŋ okësan bëncang. <hesitation> bëncang <hesitation> bëkës uwúut unjundi pëmpíinţ ţël. Unjund pëmpíinţ ţël karufër ţël yunk yunk okëma bí wat angëntíis, akëma ngampíitësa ngëntíis angënkema ngëndëmb. Umaŋ bëncang kangara, bëncang kayër. Kampën ţël kayá dí bëncang unkac, unkac umënţun ajoo uyoye ţí uncam dun uyá kadu kacëtisi inko uwala uţíbaño uwala bëmáaj. Ucëtis umband ulët karu gangërën, karu gangërën, karu gangërën okëmo ndoo kato wël. Okëma obá, ungangër wël obá yo unk kudu wat, kudu wat, kudu wat áa këron umpet. Okëma umpet ngëtíis kandëmb, ngëntíis ndëmb rek unkaka maŋ unkaka bër bëncang. Ngëntíis duna ndëmbank këndëmb rek ubër bëncang. Unkaka fíir bëncang kak unkak kayeecës bëloŋ buwalu má cíţ bëmënţ bun kak. Ukaka pën ţël kanţú uñaŋan dul, bëncangan añaŋan dul bëmënţ bun mawín bël jábun umpí. Abundun jiyëŋ kanţú dí dúuţ kandu ceent ceent imul, kandu ceent imul kandu tonkan, kandu júut dí yël kandu júut dí yël. Imul imakal yun dí itíis yun bëliyëng uceent, kandu <hesitation> júut dí yël kandu ngëbër yul okëm ocí kato. <hesitation> kato kímeekí emee kënjá unţeen kun wul dolun kato, kadëmënt dí bameenţú mak. Yunk yunk áa okëma jundëf ajundëf áa bí wuwat. Unkaka watáa okëma bí pet utíis dëmb omaŋ bá, bëncang bëmënţ bun okoo káata fíir bël kooloŋ. Yunka bëncang kakëm kabí yëri. Unka fíir bëncang bëndoo kaloŋ bëncang bëwalu má bëmënţ bun kaloŋ ndarukanda fíir dumënţ dun.